التركيز على السعادة الشخصية مهم بس المساهمة في المجتمع تعتبر كمان جزء من السعادة لما تساعد الاخرين تحس انك تعيش لحظة قيمة برضو توازن بين اثنيناتهم مهم لان السعادة الشخصية تجيب لك القوة للمساهمة في الخير والمساهمة تعطيك شعور بالانجاز